Ti- <hesitation> orsa mainty miboàka i question teo matetiky orsa mainty tegna fetsy malôho biby io ai kaofa hitanao kaofa amin'ny andro manintsy regny zareo <noise> mangala hanigny zare tegna mihinagna zay hetriky zainy lany zany zareo de geda kaofa leran'ny andro ririnigny regny zareo mijanogno fao an-tragno kôa tsy magnino <hesitation> velogno fao zareo man- mandritry ny deux mois ô trois mois magnan'igny.